التركيز على حل مشكلات الأرض أولًا مهم جدًا مثل تغير المناخ الفقر الصراعات التي تؤثر على حياة الناس لكن استكشاف الفضاء أيضًا له فوائده مثل تطوير تقنيات جديدة بتساعد على تحسين حياة البشر على الأرض أفضل حل هو التوازن بين الأثنين بمعنى ان على البلدان تحقيق تقدم وحل المشكلات.